Enoti eyemo ibere isato inye isano isano na emo isano ibere isano isato kianda ikomi. Ikomi na emo ikomi na ibere ikomi na isato ikomi na inye ikomi na isano.